Nej ss unn si min 'ngo na'bbi na'bbi tsi' ba kwenta ki'hio' 'ngo jugo koo' ni, ta 'hio' ta 'hia jugo ta min sisi kanin man kanin kani kabi nne lí 'ninj riki ni nga sé niko abi ni ka'nin toj nnee riki ni toj kasukua riki ta ni namin niko ni, a'ngo na'bbi min unn na'bbi hiu nga min ráj ki'hia 'ngo nne kooj ni anín man anín anín riki niko nne ni, ka'nin kasukua riki ni nga min rá chiñan' nubij kooj ni a'nín hiube' riki, a'ngo si min si min unn toronja min ba sani ta sani nitaj si 'hiá jugo nngaj si si cha ñunj min ni bé ta min nin' nej na'bbi min chaj, ni na'bbi hiu ta sani si nga chaj toj min unn nga min ráj cha 'ngo kantu ni utin' tasun man ni kachi hia'aj riki ni kwenta hia'aj ta min ránj sun na'bbi hiu ta min cha ngaj, a'ngo si chaj ngaj min unn 'ngo taku ta min si cha únj toj nan ni ninanj nin' nga taku 'ngo na'bbi hiu ni anin únj na'bbi hiu riki ni cha únj ni, a'ngo na'bbi min na'bbi chakáj na'bbi chakáj ta sani si chá ñun min kachi ñun', chira ni cho' ni ta nanj na'bbi situj nej ni achi ñun' man ni cha ñun' man ni.